ଗହରେ ବ୍ରେଡ ବନଯାର କିଛୀ ଉପଦେଶ ଦିଯୋଂ ତୁ। ଇଠୀ ଗହରେ ବ୍ରେଡ କୀ ପରି ନିର୍ମାନ କରା ଜାଯେ। କିମ୍ଯା ତିଯାରୀ କରା ଜାଯେ। ତହାଂ ଵିଶର ବତେଵ କୋଯାଜ ନୀଚ। ବ୍ରେଡ ତିଯାରୀ କରଯା ବହୁତ ସହାଜା ହୋଈ ଥା। <hesitation> ଇଠୀ ବ୍ରେଡ ନିର୍ମାନ କରେଯାର ପ୍ରକ୍ରିଯା ଵିଶର ପଚଲା ଜାଯୀଚ। ପ୍ରସ୍ଟନୋଟୀ ବହୁତ ସଂଖିପ୍ତ ଅଟେ <hesitation> ଏବଂଗ ଗହର ଉତ୍ତର ପଚଲା ଜାଯେ ନୀ।